أما اللون البرتقالي يرمز للرمزية ليجمع بين دفء الأحمر وصفاء الأصفر. ويعتر ويرتبط بالإبداع والحماس. يدل على الخريف أوراق الأشجار البرتقالية، والدفئ. يرمز للحياة والتجديد مثل الشمس المشرقة. الأفكار الفواكه مثل البرتقال والجزر. ألوان المساء في السماء عند الغروب، أو أجواء مبهجة، ونشاط خاصة في التصميمات العصرية.